Yo thapa gal nzo tziin thap- thap gal nzo tzin xon thap gal nzo tzin gap- gaz thap gal nzo tzin thib thap gal nzo tzin tson thap gal nzo tzin- tzin tap thap gal nzo tzin thap gal nzo thib zen thap gal nzo tzin thib thap gal nzo tzin- thap gal nzo tzii' thap gal nzo yei thap gal nzo xona thap gal nzo gaza thap gal nzo xopa thib gal nzo gaya thib gal nzo zapa thib gal nzo ss- tsona thib gal nzo chopa thib gal nzo thib thapa gal tson gal nzo tzin thapa tson gal nzo tzin xon tson gal nzo tzin chop- tzin chop tson gal nzo tzin thib tson gal nzo tzin- tzi'n tson gal nzo tzin- tzi'n ziday tson gal nzo tzin tson gal nzo- nzo tzin zen tson gal nzo tzin thib tson gal nzo zii' tson gal nzo yei tson gal nzo xon tson gal nzo gaz tson gal nzo xop tson gal nzo- nzo gay tson gal nzo thap tso- tson gal nzo zon tson gal nzo chop tson gal nzo thib